في الصباح في العادة نفظل إني نشرب قهوتي، ساعات نزيد معاه حاجة حلوة، مثلاً بريوش، كرواسون ،في الأغلب قهوة داكشي مع شوية خبز يكفي فيه برك، المهم نفيق في الصباح حاجة تنشطني، حاجة تعطيني منبه يعني، القهوة والكيكة كافية بالنسبة لينا في الصباح، مش لازم معاها حاجات أخرى ياسر، شوية حاجة حلوة، نتصور اللي بدنا نسحتق حاجة من السكريات فقط، مش حاجة كبيرة يعني.